ரிட்ஜ்கள் நாணயங்களை மிகவும் கிளிப்-ப்ரூஃப் செய்தன, இதன் விளைவாக, நாணயங்களை கிளிப்பிங் செய்வதில் உள்ள சிக்கலை தீர்க்க உதவுகின்றன. அமெரிக்காவில், குவார்ட்டர்ஸ் மற்றும் டைம்ஸ், அரை டாலர்கள் மற்றும் டாலர் நாணயங்கள், எல்லாவற்றிலும் சில வெள்ளி உள்ளடக்கம் இருந்தது, அதனால்தான் அவை முகடுகளைக் கொண்டிருந்தன - கிளிப்பிங்கை நிறுத்த.